إي أخلط كوب طحين ونص كوب سكر بيضتين وفانيليا وكل هذا عشان أسوي كيكة بسيطة شذي. تصب الخليط بالصينية مدهونة وحطه بالفرن على ميه وثمانين درجة يعني لمدة ثلاثين دجيجة. بعد ما تخلص المدة وطلع الكيكة أزينه بجانش أو بطبقة شوكولاتة وأحلى شوكولاتة.